Ny fomba fampiasana aspiratera amin'ny fomba mahomby ao an'efitrano a: de tetezina mihitsy aloha ny efitrano, ohatra hoe any ambany seza de ahisaka ohatra le seza de sikirina tsara, de ohatra hoe any ambany latabatra koa alaina tsara.